I Kolombia io zany da firene nahazo fahaleovan-tena baka amin'ny Espagne tamin'ny tao sivy ambin'ny folo sy valonjato sy arivo. Notarihin'i Simon Boulevard io fitakia ny fahaleovan-tena io. I Kolombia io koa da nihavian'ny <hesitation> kofehy malaza sy ny haren-dranomasy ao amin'ny Tairôna.